Nuqaqa riqsini {annmm}, chay Arequipa llaqtata, Cusco, Tacna, Moquegua, chaymantaqa riqsinillataq chay imaninkun chay Apurimac llaqtata riqsini nuqaqa.

Llakikuykunaqa kallanpuni kay llaqtakunapi llaqtaypipas, suwakuna nishuta purishanku chaykunan llakichikun awiceq chay runakunaqa imay millay runa kanku hasta wañuchikunku ima.

Killaqa sumaqmi pay, chay tuta kan hinaqa k'anchakamun munay phuyu kan hina mana k'anchakamunchu, sut'illapuni kashan killa hinaqa mana killa kashanchu hina tutayaq millay ch'amaka.